Uu iuga tukecha, iuunga khalsecha, uu talla jelli kignin tigjilu, wala nubal jelli d- alinan damu tar waktila, uu hussan tigjiru, mahsulunga tukka, gurafiru iuunga tukeshu logo, jelunga khalseshu logo, <hesitation> euradi euradin wakti khalsosinogo uu nubal marran gura tigjiru, un awisinga kabdileya.